اپنی صحت ہے نا، کھانے کی وجہ سے خراب ہوتی۔ کھانے کی وجہ سے صحیح بھی ہوتی۔ اب تھوڑے تیل کے آئٹما اپن دن رات تیل کے آئٹما کھا رئے <hesitation> سمجھو، تو اپنی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جاتی، نہیں۔ اپن اپنی طبیعت کے حساب سے دیکھے، تھوڑا تیل کا کھا رئے، تھوڑا اچھا کھانا کھا رئے۔ یا نا تو تھوڑے فروٹس کھا رئے، تو وہ <hesitation> ٹائم پہ اپنی طبیعت پراپر طریقے سے ویسا نہیں کر کے۔ صبح شام بریانی کھا لیتے تو طبیعت خراب ہو جاتی۔ پیٹ موٹا آتا ہے۔ نورمل اچھا کھانا کھانا، کبھی دال کھانا، کبھی وہ کھانا، ایک حساب سے بیلنس کر کے کھانا، تو اپن آگے اور زیادہ بریانی کھا سکتے ہیں.